Mi ge sho lon kane shitshe lo lul ka ɓakle nanne nungka ɓakle nan ga yo nen ii ko nan ga ne den she tiye lul ko nan ga wuɓi lul ko nan yele ɓwi ko nan yu shikiret kane shitshe na penelo uli kwai kanan de, yinshi be nuŋ kwe ni turi nan deɓo nuŋ kwe sheuna yo ye tana ɓo innan wi naye dunan gom, nan sheu naye dunan gom, ɓana wurin she nan ringa ne nungkwe lat kana ere pene lue ti ɗili den she, mi teka gesho lo lat kana ere pene lue ti ɗilin delatɗi ɓe? lat kana wi na lo de na yemle shon lue ɗaa ɓwa urin ti tami ko ti yela kanti nuŋ kung titi ni turim de ɓo ai na ɗin da perek nanne ii ɓo Kana urin di tana titi kana uri na tiyob nan ne ii ɓo nin nen nung kang ɓo ɓa kwere luk nung kang wii la? neka nen ɓake ɓan lo de? kwen yeme sho kana nee kwin ɗa, ti voro kanan yem sho lo lat kana lole da ne nuŋ kwe na bene na ge a to la kang ni loda nun kung ɓa idan min pin taye dumi kako ɓan sheu luk nung kwe nani nuŋ kami nen ɓe? ɓan ɗinlin dee! nuŋ kwin ye du kakwe kaɓon gale ta jwa she ni kan shewe nuŋ kakwe nani! yinshi ka tun damang wi nuŋ kwe wurin deɓo nuŋ kwe yin win wi biyele ti voro kan wuri wurin ti nughi ɓo ɓa yinsheu na ye duu kako to kan ɓakwe nung kami ne ye du kakwe kaɓo shi ka uli she ni ka ɓon galen tajwa she ni, kan shewe nuŋ kakwe nani nuŋ kwin min kan manghe nu mi manghe ne du she ni ti voro kamin mang ne du she yele kakwe min bene mi shi ka uli to min nen ɓe? mwa ɗee ten duu ka kenung duu kati nwa ne duu kaka wona funa duu kan inni ne welen ta jwa nanne nungka ɓakle dui ka gena sho sham <hesitation> luk nuŋ kung yina ɓo Ti voro kanan lo gale sheye duna kakwe kaa yanzu luk nungka dama nan ne kakwe nine kini yo, nungna ka wishi nung kakwe koyo ɓa nigona ka ve luk nungkwe kanin neen wee kwe kwa ka damang kana shewe na yel kakwe gangni gbene nungna wisheyo ye duuna kang ni gale nine nung kakwe yo, nungkwe ka ringa ɗili nwa nigona ti top top top, yeme shona tin ringa ɗinlin lue yeme shona tin ringa ɗinlin lue ti voro ka yeme shona tin ɗinlin lue mwa nanghe nang nunghi tin ɗili ten ɗi nwa nigona ti voroka ko yo luk sho kakwe ka teka ɗili nwana top ye duuna ka gena a- aaa sho kang yinaɓo latɗi ɓakung mwa geng ɓakung mo nen ɓakung mo nen ɓakung duna kwe kanak ni wona funa yinshi ɓe nungka tin ɓaka lul biyele nwakoɓo, lul tin shewe nungka ɓakle na jwa lul tin shewe nung kanak na jwa inmon wii dadit ko ɓana litayu inye litayui nin yele ne nuŋ ɓakle, ni shewe ti yimamni ne nungka ɓakle lul ka idan nan kanne uli ka kenung, nan uri na ge a kai yumi nan ne wele she luk kung go, yinshika monne wele she na, <hesitation> wele na kwe ka pela ka? welene ka pela Ven tara mwa ɓakale yinshiɓe nan ɓaka nuŋ ni ge an she lukung, to mal kang la ɗili da luk nunkangko kwin luli damang tin nan te ta nungkwe nan kwe kwe nungka ɓakana kwe shoti ɓe, in ma ɓakana shoti ka yo, nan tanan ne ii yanju nungka nane nan wiye du ka kooo waiya yu nuŋ kanan lo ne she ɓanan wili laka na bere nwa yo laɓa nuŋ, yon ne geme yo nunka ninlo ne kwe nin nanghe yu tumi kako kanin wili nungka ni bere, nan pita ɓakwe nan twa shina da luk tumi kakwe ti voro kanan ta nan ere ne tumi kwe ko ne geme kwe yanju nuŋ nwa kina she nuŋ nwa nung lo nan she to nuŋ lona kwe ka titi nwa kina to nigona kate shangha na te ka ne nungka ɓakle kwe ka ne ii koyo, yinshiɓe nung nwa nyimina yanju nanan she to malkang la ka lul ka ɗilin de she shim shim ɓa idan ɓwi nungka nane kwin na ɗe yela ka kenung ka ere sho lo sho ti ɓwi kani kanne ɓwiɓo In laka wona funan she ti ɗena lat ɓati nwa jumnung ka wuɓi ɓwi biyele nungka lode ko ɓiyan biyele jumnung lo nan she ni luɓi nan da nungkew ni ge a tati ɗe luk nuŋ kakwa ta ti ɗe luk nung kakwa idan ne ɓakung na manghe, in yole yeng ni ge a a'an tatin ɗe luk nuŋ kakwa ɓang in fona na manghe in ma nungkwe kananne tiwa shasha lauwi inma wa ɓwayo nan gaan ne shasha lau ne bibi ne nata na wolo sheti nawo dadit luhung lo lo sheki luhung ko nuŋ kwele ni nenanɓe nan wi du ka kenung tiwa du kani galen tajwa nine ko niii ne ko ɓiyaning ta jwa ni wo funa ni folna sho ka kenung toka idan ɓakwe voronne mmon netumi tika kenung mmon ne tumi a ne tumi a ne tumi mon ɗe lat kamo wi nung kamo beren nwa mon ne tumi kwe mon ɓwala tika kenung, mon benmwa te ka ɗor kalau kaga yeme sho ka kwa she shangha mon tamon ne nungkwe yinshiɓe? lul ka idan na ne tumiyo na ringa gale tumi kina ten ga ne bibi she nungka ɓakle, ɓa idan mo wuɓi voro mon lo ɗe nung kamo bere nwa she nungka mo ne tika kenung to kaga voro kakwe nungka mo ɗore kane bibi kwe ɓwalale kamo teha yen shimo ka gara go nungwakwe kamo teha yeme shimo ka te vee Yinshibe? wele yel ka tin ne nungkwe mon ni ne nuŋ loni yo nine tumi kanak yo nin ɗi nin gani to yinshiɓe idan nine nuŋ kanak shene tumi ka kenung yo ɓwalle loda shinin yo to shekeni ten vee lo ne nung kakwe to nunka minlo ge lo shoti ne bibi kina jumnungna kwin monta ne tumi tika kenung ɗe mwa nungka mo bere nwa mon bene mwo ti voro ka mwa yili mwa ɓwele mwa ɗormwa ten kalau mon ɗo kalau kaga yu ɓwale kwen shimo kwe ka yarare ven tara mwa ɗili mwa mal laɗi ko to! mal kang sho kami ge ko monne she! lo shoti biyele ka ɓon de kung yanju nuŋ teti luki ti luki yimang ɓaka jwa yinshi lo nungka ɓakale kanin ne monta yo ka dabanung luk du kamwa shi ka ulin sheha shi ka uliha yem sho ti voroka yanwi luk du kakwe ya shika uli ya taka jwa yama ne weleyang tajwa ya yeleka shekaya te nuŋ kwin luk yel katin ne nuŋ kakwe yan wini ya geni sho a'a ye yinɓo luk nunghang kayanne yinaɓo yinshiɓe ɓaya wini ya taka ya belle ni yinshika lul tin taka jwa ti nwa loka lul ka pili nuŋ geme ti shisha shimshim na fola Ata ma nungkang timon ɗingan te te timon wuɓi a timon tanghe sho nwa we da nuŋ kakwe yina mon mat sho nwa kwe yelako gelen sho a lokamwa pili ta ma shee timon fole ti yumo mon winina nan tanghe ta wula laka mare she ti yui da ti yui nu loka idan ti voro kanang wuri ɓeka tanan yo nanta la kana berena nwa ka shanghe na yo yinshika na erna mare shenu wele nungkatin yilli ɓakle nungka biyele ka mon nanghe ye lul nin ringa jilenle ɓang te ti ɓakle ti shit she ɓakle ti uli yilli nan ɓe nungha koɓo noɓo noɓo ni kan ne tumi ɓo ni kan shina ɗwiɓo kuma ni kan wi nungnu, ɓa kweren ɓake lul kane nungka ɓakleyo? nungka tin ɗilli lul nwa ne nungka ɓakle kwin nwakoɓo nan dena yim kaɗe nuŋ lona na willi laka lul ka ɗili dane nunghka ɓakle kwini, nungka nane kwin na ɗe duu ka kenung nan wi duu ka kenung duu kaka wula ka ninɗi ni galen ta jwa inma ni ɗoren ka teka ɗe nuŋ ta jwa ko ni teen ka nee <hesitation> koma ni teka ɗe ne kiwo nine ta jwa koma ni tanka neen ɓiya nine ta jwa nine geme To nine nungkwe ta jwa lukung ka ge a ɓwi ne kimi ɓan wa yanju mon nang ye ɓami sheye yiɓemihung ni ne ɗoti ɓanghu wa kwere kung nungka min ɗeɓe yimin ɗeɓe she min penele to latɗi ne ɓang na wili shiɓe? shi duna, to kwen nungka ye du tin wole fu jwa laka lulka ɗilin da ɓakle nuŋ kwin duu ka kenung wele ɓon biyele kaɓon dehung ɓo wi du ka kenungɓo mon wi yu lonan la, nawi duu kakenungɓo mon wi lul nan loyelehe lo lo ka ne ii nawi duu ka kenungɓo mon wi lul idan nan lo gaa gboɓe shab to na pinta duu ka nigona yinaɓo nan wi sho a ɓwi ye mang yo sai tiye neenne yinshiɓe duu, nung katin yili biyele irin nungkang du ne mon wi lul nan yele ɓwi nan ne du she yele ɓwi to yele ɓwikwe ka ɗebi yadda kana tukina nama ɓana bebi ne ɓwi to laka ɗili den kwin du du du du du duun nuŋ ka kenung yelako gelen sho a lulkan wi duka kenung tiwa du kanak na wi lul kanak, lo kana wii ɓakle du nan bale nigonan tee ni ringa gale ta jwa ani wili duu nu to na uli lulka ɓakle, nane nungka ɓakle nane nungka bibi yinshi ɓe ata wulam duumo mi geha luk lul kamo uli Mon wula dumoen du lul lul kanak mo uliu lul kanak yinshika na taɓa kane ɓa ne nungka ɓakle yo ɓa kweren ɓake ɓon da voro kang ɓon kan ɗili da uli nungka ɓak <hesitation> ɓakle uli nuŋ kaɓo ne kwin ɓo ɗe duka kenung da ɓalla mon wi du kakenung lomo shupnu ee da uli nwa ka ɓoi uli ka damang katitii monwi du ka kenung lomo shubnu mo uli lulka kenung kwen nungka liki kan biyele kaɓonde ne wele she du ka ɓakle she lulka ɓakle ni kanɓo kon jware ka ɓon nanghe kung ti voro ka yun uri ge ani lo ɗe lulkani jware nin shika uli nin nang a wanu na jwere nunkwe di waiya a lukwa ahab to yumi mwa tanpite kane jwaren weyo ka yinshika dadikwe nin yela kankɓo mame nlita yui she lina yui nin yele ɓwi monta mon wo vee mo yilli luk ɓwi kakwe mo yilli ɓo yinshiɓe a yilliɓo nungka ɓakle yinshiɓe shilul to ɓa idan duna inna lul kanan gaa ne nungka ɓakle dunakwe kateha ɓaka lona, mo nangheng nang konan ɓaka lona ɓo innan ta nan ne ii nin winin ta jwa nin mani ni boble jwa a fek nin ta jwa nifek nin yele ii, laka lulka ɗili da luk ɓakle uli kang kwin sh.

Na ɗilli de yinshiɓe luk yelkang shimshim ka daman nin dinga nee, ka idan mon lare sho shini yelako ka uri mwa nanghe damang nin nee ii nin jilengle ti ne ii ti voroka idan nin tanin lare sho ka ɗwili ning geni shokwe nin shi ka uli a to laɗi kang dumi mon kan manghe luk nungkan monne ɓang mo manghe ni shika uli ti vorokani larare ni pi sho kwa ni nelle tumi ni ne tumi ɗi nin ɓakwe ɓo, mo kamo kaminlo geha shokung jwakaŋ moma mon de ko mon yele ne luk nuŋ kakwe ɓa idan mo wi luk du ka kenung mo wi luk ne wele ɓa kang mo shi kauli moti shimo mon ɗiɓi Yamba mwa to, luk nungkan kamin de luk uli kang kamin de she nungkang kamin ne kamin de ɗi kan manghe to mine du she yelakangyo, mi teveyo, yinshiɓe akwai shangka monta ne welemo she nungka mon ne kanak ka ɓakale ni nangha tiwa lul ka ɓakle.